Fomba fiasan'ny filtre à eau misy étape maromaro agnadiovany rano, arotsakanao akao zany rano de mandalo étape maromaro an de efa rano vaodio zany le azonao arÿ amin'ny farany ambany arÿ satria efa trohin'ny le tapis tsirekireky regny le loto.